Punna korong intu di pake punna palluki kanre, na a'rurung pallu ki utang kulle todo ji ni pake a'pallu juku', juku' pallu ce'la korong todo injo ni pake, tapi biasa injo nakke ku saklak korong pa'palluang juku' ku iya, supaya tala ta campurui ngasek i rasanna ka biasa, nakke injo ji ku pake kunni mae bela, jari to punna lompo-lompo inni koronga biasa ku pake apallu barobbo punna hattu batara i ka biasa lohe batara na lamu-na lamung taua <laughs> biasa rampi ballaku a'lampa a todo' anginrang korongna ka nakke ji riek korong lompoku kunni mae ka biasa na inrang siampi ballaku, punna pammaja iya lohe todo' buangangna apalagi kunni ri ballaku nakke ku sa'la mentodo i pammaja ku rie untuk assa-assanggara juku' rie todo untuk assanggara nu maraenganga, suapaya tala rasa juku' injo pa'sanggarang ku intu kanreangang maraenga jari tala riek todo biasa ku pake punna riek ni haju-haju kuni mae anupi ni pake injo iya riek pa tu appa'bunting atau rie la na haju na lohe lani pallu-pallu nampa mi injo nu di pansulu pammaja lompoa iya biasa todo injo mae na inrang pa siampi ballaku kunni mae jari injo punna koronga intu riek korong caddi na rie todo korong bakka, injo korong caddia, biasa dipake appalu juku' atau appalu ere bambang puna korong lompo di pake appalu injo nu ku paua sempae appada baro'bo ka lohe biasa la ihaju na korong bakka pa ni pake Punna korong intu di pake punna palluki kanre, na a'rurung pallu ki utang kulle todo ji ni pake a'pallu juku', juku' pallu ce'la korong todo injo ni pake, tapi biasa injo nakke ku saklak korong pa'palluang juku' ku iya, supaya tala ta campurui ngasek i rasanna ka biasa, nakke injo ji ku pake kunni mae bela, jari to punna lompo-lompo inni koronga biasa ku pake apallu barobbo punna hattu batara i ka biasa lohe batara na lamu-na lamung taua <laughs> biasa rampi ballaku a'lampa a todo' anginrang korongna ka nakke ji riek korong lompoku kunni mae ka biasa na inrang siampi ballaku, punna pammaja iya lohe todo' buangangna apalagi kunni ri ballaku nakke ku sa'la mentodo i pammaja ku rie untuk assa-assanggara juku' rie todo untuk assanggara nu maraenganga, suapaya tala rasa juku' injo pa'sanggarang ku intu kanreangang maraenga jari tala riek todo biasa ku pake punna riek ni haju-haju kuni mae anupi ni pake injo iya riek pa tu appa'bunting atau rie la na haju na lohe lani pallu-pallu nampa mi injo nu di pansulu pammaja lompoa iya biasa todo injo mae na inrang pa siampi ballaku kunni mae jari injo punna koronga intu riek korong caddi na rie todo korong bakka, injo korong caddia, biasa dipake appalu juku' atau appalu ere bambang puna korong lompo di pake appalu injo nu ku paua sempae appada baro'bo ka lohe biasa la ihaju na korong bakka pa ni pake